Ñ pém kikim né bunē byise ka mu ne ing kan bu‘nen be’ banet bakere <hesitation> bujo eten ketere nena’ wa’ ba chu akōrōng bafe ké o’tyme ati kwa, osowo mu o’k āā banet eyare-o And mé ké me my inen anyi eyare one of the eyare nyi osowo ōkime nyi-nyi e-nyn me kanong-kanong and mu ma’ ne e-chi kanyi nang ebong chwom ke’ nkgi nyn-o a’chi kankyi ne bunindi dyme and a’kugpéé o-ché-o che and me ke mu nen, ke’ be kpet a’ne’ nkere okēré mé mu kim a’ue eri di shi bukie, dishi bukie andyi ka’ dyi-di néé nkere nkau a|chi ke ndyi e ryi ka ndyi kerang n’wu kim ndi di néé bauet bakú wunge ō-ō wan mu nen a nyi oku’ o-chi bakie á ba wunge agbubi, bákéré ba’yu-ke bi-chi bakéré be yuke mango mbé baáre bé banet nben bafun nya kang, ba’ wunge-o-o kwan a’kaad nyi wan o’bé chi ke o-shee mu-ten dé di néé diycha, di néé dyina Anyi eyare nyi osowo mu okiaa onet ke’ dyikpen, and eyare ke a’mn ari ka’nyi nen e-osowo o-kyi o-wo eyare a kpet yip byiken kibong osowo o-kōō eyarè anyi o-kyé onét okiré and ke nkere o-kōō eyare nyi-anyi o-kye onet okwe a kpet etii afu ajanje-me kemu nyal anyi ke ogba mu a’ae, bii chi anē-o e me’ kam e-kam kemtak riku bá kim-e’kam nana a’kéné náá a ninge bikoō kena me mu kim e-kam nē dyitiem eji ofu kim wa’ onet mu, nto ori chwom nku o’ka o-chi e-kóó ba fu ba à ba chi kan-kyi a ku-chi wa wo a jan a shwom wa’wo-a kware a shwom, wa-wo aja akpuga a’shwom, eyare nyi osowo anyi eyare nyi ne’ banya ne ba nya Na inkere ora nthe ba ku owoba chi inke osowor ojuale wa <hesitation> chanhi le lekan we yen are afuu asowor o-ban he nan ouehe oba tepe lembe <hesitation> boki bote ba chi atah on ne ane ayen oh aba li ka kwele ane achi asion anem leke kwara nah pobo ot few le nembam ka fa kese oh <hesitation> ke mkele mu bo wa atam awum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 Eringe nyi a’ma a’ma‘ki éné tī ke dichi bukie tō di nēē kirāng a’ma kim, kabwon kabwon a’koo ke andi di ba aket ka ndi chutom ké butong a’fu nya ke bi mu cha ne kika bunēē eten-o, da-chi a’nee a|cha a’ ca o-gba mu kwan-o ku néé a|cha áá néé- a’cha kabwon, a|chi éné wá a’be’ nwa né banet anyi bunindidym anéé ké bukyi bu ten be-bi mán e-chi chwom nkyi e-bi da fe a’nēē ka fáá alnéé a’ba ne bunindidyme a’ba’ne o-chibe- ba kú ne bāri buuindidyme bu a ma ri kn bunen bu’roo biryum ke bunindiyme bu fi-o wo ke dydiem nkire-okéré dy-shi nkire-okere difid, nkire-okere bika biku bi nwan me-o kena buuindidyene bufi-o wo ke dyidyme and a’néé ká muaring kanyi nen wa ke a’mu a’wa e’da di ’a kirim ndamn. Eringe a’ma’ néé ka nyi éné basisónge nbé bá byi-o kɔ biko, byirum ke nbi-bi-o éné a’néé ká ma ri kangi éné nyi wa a|ca nyi ba’da chi ke kyise nki okagara o|chi oti ofu ba’ku chi a|ca ba ku ro bari byrium ke enyam byiko me chi o-chi chi onet a’néé nue o-da máa ekim a’nēē, e-ku kim kantak nang a’man e-néé a’ninge bikōō bē bukyi bē chi-a|ca-ne a’néé nang atam bimān ewhom, nang okoroncho bi wan a’néé nang o’kem’ nang a’ne ayen nyi kafáá ekwabashi bi man enee a’ne a’ba’ne bunindidyme a’ne a’ba ne o’ chibē a’ne nyi kanong ké bukie bùten, nkive okeve e-nrisare kyi chi me waa mu kim kanyi